Samby tiako aby na miketriky mifangaro amy raha maitso na raha maitso nitanehy niamaihy. Tiako satria laha ohatsy i zany maitso vo baka eroy iny zany, baka tamy tena mbo maitso vo baka ampotony eny iny zany, iny zany la iny ty afangaro aminy, somary hafahafa ty fofony satria iny zany le tena mbo tsy mifangaro iny zany iny. Fa la azy niamaihy rey koa zany, rey zany somary tena fa miaha mare zany ty hanitsy raha iny zany satria fa maimaiky iny fa mifangaro amy masoandro. Uhm.